Iyaro kanjarengna nakko matinro ennikiq iyana ritu aruwa jang tapiq iyaro kasiq iyaq apaq sibuqniq biasa tappataq jang mi limaq jang tinro ennikkuq tapi lugesoksi matuq rekkko esso i